Ọhi ota hunọtu a, ọhi n tẹtẹ geta gbọbu, ẹ niye kum kegu mẹ a, bẹn kọhi a nge juwe kache nyilọ la, ge juwe kachẹ nya la, ja balakpa kachẹ nyilọ la jabulakpa kachẹ nya ladu, nkeyi la nmotihu egeyi mum ke yi bi ga jela ega ọha a, so abum ge yọlẹ emema a, ule obi kachẹ, akwu lachẹ ohim ma ega gba gawọ gẹn, ake kwu lachẹ ohim ma nega lule biyuwa ibi, okwu piyunwalu, ọhi num ge ta nge jodeyi la, nge la nmega alẹwa, ekohim ma nge go nicha, ekohim ma nkeyi gumakọdi, ekohim ma nge gẹga duma nogbabọ neka de, amun ge nyọ ge nyọ yi lawa ijelaa, bọti ule obi a kwu lofu bọti ọma hum o̱tu oya, ọma ge jeye gam ma, nge nyọyi la nge kpochokwu, ọya ẹmula oya ẹmla ẹ num ge miyije nyọyi lọha kpọ a, abọ kum ga ghjẹ ohigbu ule nachẹ gbo biyum ma, edọka ogbam ma so abọ kum ga gaje.